Toy izao ny fomba fifandraisan'ny saka. Amin'ny alalan'ny rambony, raha miakatra ilay rambony an, dia manaiky an'ilay saka namany izy izany izay. Raha mipelipelika kosa ilay rambony an, dia falifaly be izy. Dia amin'ny alalan'ny vatany ihany koa. Raha m- raha mitsangatsangana ny vatany an, dia ohatran- dia tezitra izy izany izay. Fa raha tony kosa izy an, dia izay izy izany no tia an'ilay namany. Eo ihany koa amin'ny alalan'ny feony. Mire- mireondreona be izy an rehefa tsy dia manaiky ny zavatra ataon'ilay saka namany. Izay ny fifandraisany.